पर्टीमे हमिनके घाँस रोपला बहुत जरूरी वा यि घास नरही त मालजाल पोस्म कति खि्याम? आ घाससे बहुत फैइदा भी बा न घास रहला से कथी घेइए कहके जौन मालजाल पोछेसी ब्रकी खसी गोरु वसरु पोछैछि भैसी पारा पोन्छैसी सब त घास त खाँ के रहैए न । घाँस नखएलासे थोरे न ओकैनके वाँची केतना व्रान्ड खाँके थोरही नबाची त ओही से घाँस पात बहुत जरुरी बाटे आ हमीन के यिसे सम्बन्ध सब रहैये । आ खास पात रही तँ हरीयर परीयर देखेके मिली, औसनके हमीनके मछरी पोछैछि त उने भी हमीन घाँस लगाइछि तँ उहेके लागि भि हमीनके घाँस पोछैछि पत्तीमे हमीनके घाँस रोपला से हमीनके बेच्चेके भी मिलैए । बेचेके मिलैए, त दु पैसा भी होइए, औसने हमीनके पुरान घर जैसे कि हमीनके फुसके घर बनाइछि, पूmसके घर बनएलापरभि घाँसके जरुरी परैए । घाँस रही त हमैनके काटके ओकरा सुकाइछि, सुखाके जौन उपरीके छानी रहैए त ओकरा छारेके मिलैए, त ओकरा छारैछि हमीनके कहेके बा त घाँस यिहे सबसे कैले हमीन सम्बन्ध राखेके या राखैछि या राखलेबारी ।